Iau ko ralo lem ngan me string mowa simbu ra mabu ra ra kukuk chien me kepnits ta kes bemo sim taim machine ate chang iau ka seng ote changa bu kepnits sim machine.